ʻAʻole wau kākoʻo i ka hoʻololi ōewe a i ʻole ke kūkulu ōewe. No ka mea, inā hoʻololi ʻia ke ʻano o ke ōewe, hoʻololi ʻia ka pili o kekahi kanaka me kona mau kūpuna a me nā hanauna i hiki mai ma mua o ia kanaka. A inā loli kēlā pilina, loli pū nā kānaka ma hope ona.